Uno yehe nda ndivɨ nanducu mee a ve mee ndivɨ landa te a nacachi yee ndioo jun ujun cha ndivɨ ani nahan yete a nehen meen ndihi ndivɨ a ni ndaha ndihi a ran guee iin iin jame landa ndihi a ndee ndivi coo enumee ra guee nuun ndujaan ndujaan indee jee na cachi yee ndioo jehe nahan uni jimi ito jian jun ndivɨ caja vehe ania guee un a ndivɨ ee ndivi tiempu yee ujun guenahan ian ndioo cuehe ndivɨ gastu ivɨ landa te nia chi na cachi yee ndioo jun nii ian yee ndioo cuu vaha cuu vaha cuvi ndivɨ un ndehe ra guee un ja ndiveia te i ndee andivɨ tava ve landa tee a ranguee ujun ni ian a vehe a cundecu ndihi me ndu jaa mee yenahan tee vina vachi a tuvi a remedio mena candee nia a via nanguee a iyo a tuva andivɨ yee cumandihi ti na cachi yee yimee ca ian un ran yee cuahan ndava rujan nuun landaa ndivɨ ndahva ia te. Tiqun ndoo iha ndia cati gati nudcuee inca tucu ni nangu tu ii ra ndioo a tu yee ndioo ujun cundahvi game luu chi tanduu ndioo me gan ndioo artu a tu yee ndioo ujun io jun respeto cachi rande rachi iyo nda medina te chenahan chiyo vanguu me ran quenahan mei rangue jeuhe me ndivɨ nuun cuu ra ra guerandahi un cuu ra raa jeuhe tumee reysi leysi civil tucu ia ra a ia tucu vii coo iara uu gatu cuu nduyee cava mee iara gueen te cuu terminado ia te ujun yiudu ja i nde nahan ai guu mente a vehe a guean na chi ndioo ndioo a tuu a ian vi ndioo yaa gaa mee yendio jun ujun va ga cati imea yee mean a ni vea a vii na.